Na lampa mi fa pinsari a un vasu senza pedi unni, nni l'antichità, s'addumava un focu pi fari lustru. Nni li nostri jorna esìstinu li lampi a currenti, chissi sunnu àuti vinti - trenta centìmetri e hannu na lampadina pi fari lustru. Lu materiali utilizzatu pi fari la lampa è di lignu, plàsticu o macari ferru.